Tenemos ke kawe'eem k'eh porque wul pach ke hoj qajaam la qa'sa taqee' yaya y tah modo je'tii je'tii jenaj sa sa'jaa va este rik'a k'eh tiempo reh rii reh ri rib'an paam je' p'aramp'an va tonces je'laa qak'achariik je'tii ja'ar hoj hoj mismos ke rik'amam ka k'eh haab' reh nak'eja qa y re' la paz la paciencia re' junaj factor demasiado fundamental pan qak'achariik pan la palan qametas porque la meta o la objetivo nab'an construir reh disciplinas reh ruu' ch'ahqom cha valores ke nkib'an je' kotaq gradas reh napana pan a objetivo entonces tenés ke nawii' paciencia wul pach ke si deech ke taj este tahcha ganar reh na'nam seguir pero tenés ke nab'anam tenés reh riwii' paciencia porque onteera wula rii je' je' ritiempo va entonces la paciencia re' junaj factor súper fundamental si hat tah nawii' paciencia awah este tahqa' ri'ila kurik awah tenés ke nab'anam pensar ke onteera reh ritiempo